Ka tsy maintsy hisafidy za agnatign'ny taogno araiky: hanigny mandraigny alako satria amandraigny za tsy dia misakafo loatra, tsy dia mila sakafo loatra. Ave ka hely elanelan'ny fotoagna amandraigny ndraiky atoandro, ke antoandro za mihinagna ave hariva ka ela ka ave mandraigny, dia hariva ka za mihinagna.